Re kolor jwa'n nzolon nak, naye', naye' laa, naye nagat, na- gus, nane', nane nlal, na- nane' ndrax, na' naye' jwa'n la, azul be'. azul nit to', azul nagat, nzo koyux, nzo jwa'n gus, jwa'n na- na nalmod nya. jwa'n nane' nalna' re jwa'naja ncholon.